Зеландияи Нав як кишвари зебо ва муосир аст. Дар ғарби Уқёнуси Ором ҷойгир шудааст. Фарҳанги Зеландияи Нав омезиши фарҳанги қадимии мардуми маори ва фарҳанги муосири англисӣ мебошад. Маориҳо анъанаҳо ва расму оинҳои беназир доранд, ки яке аз намунаҳои барҷастаи он рақс ва намоиши ҷангии “хака” мебошад.